उम्थन्ग् अन्ग्लो सिन्नि बुतुर्नि सोमुन्दु, सोमुन्दु ए मबुपुर कुथौ, कुथौ हुगुन् नम। सिन्नि बुतुर जुब्दु गुबुन्-गुबुन् जो जो सहजरि ओन्सुल्पुर गुजो जुन्ग बुतुर्को अर गुदुन्ग्, गुलुन्ग्। सिन्नि बुतुर जयु बप्सनि खुलजरि ओन्सुल्पुर इनोल् गुजन्ग्, गुजन्ग् बुतुरु अर गुदुन्ग् सिदु गुलुन्ग् बुतुर् जयु। सन्जह <hesitation> मुसिम्बर् बर्नि हुन्ग् हगु अर सोन बप् सर सन्स्रि गुलुन्ग् अर गुहन् जयु।